Ia, hevitrinao in̈y zen̈y kôa efa tsisy mety tsisy mety amin'olo jiàby efa tsy mômban'iza n'iza tsy mômba an'iza an'iza edy ianao amin'zen̈y. Dikan'zen̈y mitombon̈o zen̈y ràha zen̈y posibla fôtony tsy voatery mahay sy mahazo ràha volan̈inao ndraiky ràha tianao hahatongavan̈a koà zen̈y ôlo jiàby, kàra zen̈y.